डॉल्फिन्स आनी चिम्पांजींस ह्ये दोनी प्राणी हुशार असा, डॉल्फिन उलोंक बोरेम जाणां आपल्या दुस दुसऱ्या आवाजान हो खूब आवड असा हो उडकां रहता। आनी चिम्पांजीचे टकलि उजाड कोरतां हो प्राणी आमच्या बाशिन दिसता आनी दोन पायानी उभो रहता आनी खूब हुशार अस्ता।